E biby miaigny ambanine tany ohatry zao da gn'aka io, aka hohanign'akoho io, ankoatran'izay da misy avao koa gne voalavo, da gne bibilava, da ino koa sa rô, e soky ah alako avao koa gne magnenty an'io, mangeripepegny anah hum alako e mahita e lamosin'io misy gne raha maranindranitra io, izay gn'itako mipetraky ambanine tany.